Ye nung ka ye nung kaa nung daa gang ka ni daa ne tumi ti vere in ɗwa, yin shookan gee miin ɗwa nu, ɗwa ti vere nin lokalau ni vii nunglau yoo, ɗwaŋ ma shina nung na mara shina nung ti vere kwe har vee ka yele mwa er nuŋ ka nan lo shini yo ɗwa kwee lo neya nan loo neya kanghe nan loo kangha loo di mo, nan kanghe yin shika ɗwa ti nanghe nungna ti nanghe ye nung ti kele kele, ɗwa kwe tin kanghe ɓon loo ɓo, naŋ kanghe loo ye nuŋ, nuŋ ka nan wii na mare shini, ɗwa ni vii nuŋ lau yo, mon wii ɗwa mwa nan lo vii nuŋ lau ɓo mon yi mwa ɗore je ɗwa na temeŋ urna nu ta ye tee uŋ nin tii er vi nuŋ lau ti vere ɗwa ti kimi fa ɗwa vii nuŋlau ti vere yo kuma kwen ni kani umme shini yoo kull ti vere nin lo ne tumi <noise> ni mara ne tumi shini nuŋ uŋ daga vv bini har vere ɗwa ma shina nuŋ, na ma shini nuŋ na ma shini nuŋ na ma shini nuŋ na wii shi kakwe na shin nang wii shi kang na shin, nan wii shi kang na shin, nuŋ kwe naŋ shiniŋ ɓe, ɗwa <noise> tin shini ye nuŋ ka nan wii she ti kele ti kele ti kele ti kele ti kele ti kele, Kuma ɗwa tumi shina wee shin nuŋ kwe shin nuŋ tuka ma ɗwa nan ti naghe loo dit, yele ii ka loo da dit mo, in ɗwa dimon shee lul ka bebi geha aa lul lo lole fa ka bebi geha ɗwa, yin shiɓe ka mi ka bebi geen na, na mar shini nuŋ ɗa ma na mareŋ shini nuŋ ɓo na mar ne ɓolna na, na ma ne ɓol nakwe mwa yilmua ka pep na mar shini nan ma shini, mon lara ɓol ɗwa ɓang lul ɓolle lul wusheŋ vee nu, ɗwa na shin nuŋ tuka yo sai wii shi nuŋ to ɗwa kwe nan ti naghe lo did shiya yin shi shotika ɓakwee ye lul wii nin ɗeɓe wee, yin shika ɗwa naŋ yel naghe loo did, yel naghe lo di mon yo mwa er bale ɗwa mo, ɗwa mo kwee nan yel nagha lo di kwe, veren ne nan ɗo kalau nan ma shin nuŋ nan ma shin nuŋ, lul ge aa da, ɗa ya gab de ɓo ɗwa gableya dee nu, to tumi shi ɗwa kwe wee, na mon nan ti gbomeya fuu dadi mone, nuŋ ka ya wii she ɓo ɗwa wili ya she nu, na mar shini na mar nen ya tee ti shin nuŋ kwen tumi shi ɗwa kwe, na mar shini na mar shini na mar shini, mon uri kwan nu moŋ u mwa shwiip mwa shwip mo er nuŋ ka ɗwel lo shini ɓo, a ere ɓo ɗwen lo nan lo Nagha lo di mo nan lo naghe na wishi nuŋko ɓang nu. ka na mar shini nan mar shini to kwen tumi shini, to tumi shiye ɗwa uŋ maa wee, ye ɗwa koh, mwa ti vere da sh tun da kani geha ti vere ti vere, ɗwa in dadi ko in di kwe in nwa lem ya yan teɓeŋ yo, mone ɗwa ka ere naghe lo di yelkan jeya di yelka nin ka <noise> peep she di ya, di ding na dingan tee do mwane nan lare ɓole shi lul, nan lare yele shi lul na mar shini nuŋ, na mar shini nuŋ, na mar shini nuŋ, na mar shini nuŋ, ga veema daa shanka yan ulli, diya tuka ɓo in ɗwa anguwan she to ɗwa kwe ni lare ɓol nuŋ, ni mar shini ya nuŋ, ni mar shini nuŋ yel ka nyek mal diniŋ she ma, yo el ii yika ii nyek ya ka bebi geyaŋ ɗwa, na ma shini nuŋ na fa nwe yo na ma shini nuŋ na ma shin nuŋ na fa nwe yo, kwen shokan ge mi ɗwa kwen ni ye nu- nuŋ da gang ka ti vere ni piye ne tumi ni da koye nung da gang ka ki ne tumi ba wei ye nuŋ kaki ne tumi yoo ɓo nuŋ kaki ti ne tumi amma na ɗwa daa ni ne tumi ti vere, don ɗwa yin shika ɗwan ti <noise> naghe loo did, ɗwan ti <noise> kanghe ya na ye ɓakle nuŋ, Yoo ko mwa wishe ɓurak aŋ ɓoo ɗwan ti wishe ya wishe yoo, mon kalau mon loo guɓi guri, ɗwa lo ne kokari nena ta ɓoo shagha ko lo ne kokari nena ta ɓo kallo yili la shangha ti moo, nuŋ ko ka wili yo woɓe ka wishe ɓo, ɗwa nan wii shee na mar shini nuŋ na ma shini nun nan lo nena kwen taa nunghi, tumi shi ɗwa wee shubɓo kuma ɗwa nan ti gbomɓo fuu tu wee nanti gbome fuu ti kanak ti ye lul kwen tumi shiye ɗwa kan ere kwen nuŋ da gang kimi kan min naghe temua in veren ne na na daa taa kiyel kaki na daa nuŋ da gang kaki ne tumi, na daa ta nung da gang ka ki, <hesitation> na da nuŋ da gang kaki naghe lo did, yin shika mi ka mii ɗwa kwee na vii nuŋ lau yoo ka tumin nan shin nuŋ nan shin nuŋ ne na bebi ne na bebi ne ɓolna na bebi ne ɓolna vong ne na bebi ne ɓolnaŋ vong, nan ne ɓolna kwen tuka ɓo, ɗwa kwen wishi nuŋ ɓo na ne ɓolna yo, mon wii ɗwan kalau na kpiriit, nu na wishi nuŋɓo amma monwii ɗwa nan ma shin nuŋ to na wii nuŋ nu, yo mwa ge mwa kon nan shinin ɓiya, nua ere ɓo nuŋ kana wishen she, to ɗwan ti naghe lo did, ɗwan tii nan ti gbome ɓo fuu ɓo, ti luki ti luki fek she kaɓo ere she ka ɓo ere ɓo fek ɗwan ti ne.